<hesitation> Almañ hen eɓe jogi ɓomi kertanaɗi ɓe, kañum e jimi kertanaɗi kertanaɗi ɓe. Sabi leydi fu al aada muuɗun e kulle goɗɗe ana ton, ɗee kaa kamɓe tan hertanii hono golleeji du, jonkaa e neesuuji.